أفظل استكشف المحيط لإنه مليئًا بالأسرار، الكائنات البحرية المتنوعة، وكمان يمنحني فرصة استكشف العالم الجديد تحت الماء، أجد المحيط مثير وغامظ، وكثيرٌ من أسراره لا تزال غيرمستكشفة <hesitation> بينما الفظاء مثير أيظًا، إلى أن المحيط قريب جدًا مننا يمكننا التفاعل مع الحياة فيه بشكل مباشر.